Quann tengo tiemp libero mi piace, mi piace 'e fa trekking. M' piace 'e fa trekking e ji ngopp 'e muntagn, 'e magnà ngopp 'e rifug. Ij so nata 'o mare no? Però chest è 'na cosa che ormai 'a sett anni fa parte 'e me. <hesitation> M' piac, m' piace 'e sta 'a l'aria apert. <hesitation> Muovermi e sta cu 'a gent poj ca, cu ij sto bona e m' diverto. Poi se è 'a stagione che è estate, m' piac, m piace 'e ji 'o mar. È 'na cosa ca m' piace proprj assaje, 'a quann so, quann teng 'o tiemp libero e, e nun fatic. <hesitation> Mi piace 'e mangià <laughs> chell m' piace assaje e <hesitation> però tutt 'e juorn si avess pensà 'a quotidianetà e a chell ca m' piace fare, <hesitation> sì è fare sport, leggere libri, nel tempo libero mi piace leggere <hesitation> i thriller chill m' piaceno assaje. Poi mo s' portano pur 'e podcast no? E quindi quann, quand'è mi mett là 'o sol, a piglià 'o sol. Eh 'na cosa ca m' piace è piglià 'o sol quann teng tiemp libero e m' mett 'a sentì a chist ca parlan. Poi m' piace 'a sta cu 'e cumpagne meje, mi piace 'a fa shopping e che t'o dic 'a fa, <laughs> 'e spennere sord praticament, quindi gli aperitivi, e chell chell pur m' piace. E m' piace 'e ji ngopp 'a biciclett. Chest è n'abitudine che aggia pigliat quann er piccirell <hesitation> E porto, porto avanti pur mo.